والله إذا اوتيح لي انو أنا اكون حاضر او شاهد علي احداث تاريخية فا الأحداث التاريخية كتيرة لكن هو يعني حضورا إذا كأن عندي القدرة اغير فيها بكون عايز أحضر اما اذا ما كان عندي القدره أغير فما اعتقد انو في حدث مهم بي النسبة لي ممكن احضرو او اشوفو لأنو الأحداث العالمية كلها هي احداث ماسويه واحداث قعد تزيد العالم دمار ما اكتر من كده واحد من الأحداث المولمه إذا كان الزول عندو القدرة يغير ويكون قاعد فيها الأحداث بتاعت الحرب العالميه القنابل بتاعت هيروشيما ونجزاكي المجازر الحصلت في للعالم زي دي في احداث يعني الزول إذا كان عندو القدرة انويكون حاضر و يغير فيها فا ممكن تكون دي الأحداث الممكن يختارا يعني